Hiɗə, kpe, mwakɨn, fwat, tuf, takoltaka, takolukpe, fwafwat, dombiɗə, bəw, bəw a mbiɗi hiɗə, bəw a mbiɗi kpe, bəw a mbiɗi mwakɨn, bəw a mbiɗi fwat, bəw a mbiɗi tuf, bəw a mbiɗi tukoltaka, bəw a mbiɗi tukolukpe, bəw a mbiɗi fwafwat, bəw a mbiɗi dombiɗə, bəwot bəwtə kpe. Bəwtə kpe a mbiɗi hiɗə. k bəwtə kpe a mbiɗi kpe, bəwtə kpe a mbidi maraka bəwtə kpe a mbiɗi fwat, bawtə kpe a mbiɗi tuf, bətə kpe a mbiɗi tukoltaka bəwtə kpe a mbiɗi tukolukpe, bəwtə kpe a mbiɗi fwafwat, bəwtə kpe a mbiɗi dom biɗə bbəwtə kpe bəwtə mwakɨn. Bəwtə mwakɨn, bəwtə mwakɨn a mbidi hiɗə, bəwtə mwakɨn a mbiɗi kpe. k bowtə mwakɨn a mbiɗi fwat, bəwtə mwakɨ a mbiɗi tuf, bəwtə mwakɨn a mbiɗi tuko to be bowto nawakɨ a mbidi tuko lu kpe, bore mwakɨ a mbiɗi fwafwat bowtə imwakɨ a mbiɗi dombiɗo, bowtə fwat. Bəwtə fwat, bəwtə fwat a mbiɗi hiɗə bəwtə fwato. A mbiɗi kpe, bəwtə fwat a mbiɗi mwakɨ, bəwtə fwat a mbiɗi fwat, bəwtə fwat a mbiɗi tuf, bəw to fwat a mbiɗi tukoltaka, bəwtə fwata mbiɗi tukolukpe, bəwtə pwat a mbiɗi fwafwat, bewtə fwat a mbiɗi dombiɗi, bəwtə tuf. Bawtə tuf a mbiɗi tukol a mbiɗi hiɗə. k bəwtə tuf a mbiɗi kpe, bewta tuf a mbiɗi mwakɨn, bəwtə tuf a mbiɗi fwat, bəw tə tuf a mbiɗi tuf, bewtə tuf a mbiɗi tukoltaka. k bəutə tuf a mbiɗi tuku tukolukpe, bəwtə fwə a mbidi fwat bauta fwat a mbiɗi tuf, bəwtə fwat a mbiɗi tukoltaka, bəutə fwat a mbiɗi tu kolukpe, bəwtə fwat a mbiɗ fwafwat, bawtə fwat a mbiɗi dombiɗə bəwtə tufi. Bəntə tuf a mbiɗi hiɗə, bəwtə tuf a inbiɗi kpe, bəwtə tuf a mbiɗi mwakin, bətə tuf a mbiɗi fwat, bəwtə tuf a mbiɗi tuf, bəwtə tuf a mbiɗi tukoltaka bəwtə tuf a mbiɗi tuko lukpe.